dii wʊbo mən fare a chimba mi yom fʊlla bonnya nyayu mon meni gʊjii akaki kamiying jii mon nyi ləmmangngi bon chi bon nya ser bon dəm lagorga a nii yajii yʊwi bon ke bon nya sor bon nəngnga nyini wuwani yigira go kojiiyʊwi bən nya sor bon nongnga ton wʊnong bən nya sor n'neegərate boka nonga gon kwan kon niigora a toyʊ buka nyang koki kon dom fulla bo n'jiiga gujii ka dautənwe a kai ya muryʊ kikon yingna mon bon yina mon kai ndəm wudii we bon di gore bon tiya swe, bon dəm mon jii nagu bagʊ na nʊwi? na dautən bagai ki kikon nya dəmən na gai kikon diigore n'tiya go dautʊwe jii wʊrere ko namu adauton bagaiki bon dommanne wa gai bon kawe bwi gore bontii a go dautanwe bərki jii a kaya muro. Me bin kwi jiini nyangke a kaya muro yasol mo kə kwi jiini, mo kon tii jonniya kai ya muro ka daukuwe wʊni jii ro go chimba gommi na mu bon nya sor numa bon nyi ləmmang bon yəm yingkə bən chi- chim rə gə, bənyəm ying ko bon yo gərə a kai muri bərkə guji ki bən təlna a gujii mənni nya nan kʊra dənni n'tii rəgəng məmma jənni n'tii wʊji we a gʊ bon tiwi bə dəm wʊji we, bəntii a gʊ bən tiiwi kənəng nyagʊ mənni bən be bən nya wʊjiiwe maiya gʊrere, bən nya wʊ jiiwe a gwe bon nya wʊ jii we gwe me nyagʊ kəmmən nui ləmmang a fʊlla nya mo nan nya fula we merə gujii a taukwida miyənrə kwani rəgʊ ki bən gərmon bon nongnga nuini ruwani bən wʊna tona koji yʊ bon yiina mən kai ta miltu a dʊ kwetə rai wʊ ni fʊwi ba dəgiye ki ba chə, ba nui ləmmang ba nui bwilamri n'hina nʊ hii kʊkri na tʊwi ji bən maa hii bon ne ba ro bwiləmri rə furdo kwiwʊn meba bʊm gʊjii a muri, me ka mən fare waifullawe bərarəki bən yingnamən kai ta miyu nyagʊ. Gujii bo mənna yombi amura lagor ga a niiyajiiwi ko bon yom barki kon nya sor kən ke kən kəmma wʊnijii kojiiyʊ so moniyəmmi kən nya sər bo nəngnga nuini rʊwani kən nya sər bo bon nəngnga tən wunnan kon nya ser bo bon nəngnga ton chillan kən nya sər bon nyamtin bətəm ba miyəm a kak kagə jii wa nəngngfa kə mən nəngnga bwiləmriyʊ mo nya fʊlla nya kə ki bəonchi n'nang nga jənni yaiye ki, kaamən nuire ləmmang ka tʊ gaire ka mən nuiri ləmmang wʊjii we mənnan fauwe kə kən baitən bwiwe bonnya yugo a guka a kulo kulowi bwi wʊjii we monna fauwi bən bautən bwi bənnya a gʊga kə nən nyayʊ kwi tangnga jənni yasol me nyagʊ nya tan nga ser nya ser k kʊra jonni bonge monsuwere mo me ka nuiro ləmmang ying ko nya sorki bo momma jinna niyʊ bon yura jənna miyʊ bon yina monta bon momma jonni n'chukai ka nəngnga kwitəre ba tugai nanʊ wi lai a lanki bon chu. Ba nʊnggən bwiləmri ba nʊngon furdə kwawun ka mon nui ri lammang rə kangke ka mon nuire lommang ro nyəng kə me lage ga kojiiwi boki bon dom gugujii bənjiga lagorga go swer kə bədəm bən jəga bən joga wʊni jii ba tʊgani mebon chi nyəngke n'chi chiga wʊnijiime.